Nonre ni té nrikunrandoté, nakentonró ti nodonró kula'a kulá yaá ihon xhí ngian yuxhiká nakadichí tú uju kuena vá'a ku kuexhí chí, uj <hesitation> ningan infecion tiñá nriá nakudió nriú la yá'a ní ñujan ní kayú xhikán ndiá dakendó cuenta ñá yúu vá'a yaxhí.